Gny fahafantarako ny kolontsaina any Brezily koa zao de reo <hesitation> tia manao fety, de reo koa malaza mahay bôly.